tima ajen ko-ku-bā bebe gwai dōr so ō ālabo. wo doī so alabo. odoi so ba noi-nu re base amor-oba ri. ka ka bāī koo egeta dere yon tan ro ebow ā ō kōō ā re nsen ōkō kū bā. odesiˏlâmâ kōō bee nju nor nju re jun˳reˈjuī ajen baī re jun ju re ke rewa mon̄a re denˏomo ra dan aton ajen ebā nei naró ne˗ re kaa re ka gola anure aton aton akāā neī osūn re ka gbola nu re ka dai beāl re tortoe ye kōō wey ogbere re ō mor ni re kāā jun˗ju re kī ḡckaˏbai beīˏbai ba a wii ye ta lana jion̄ a bai kunba jurˏwentor wey ka lana beī˗re ke tonton wey ka lana beī˗re ke tonton akāā amira so junju nir kara ton kāā timii āire ni so bai owi˗ku ba re ke onana nenu. owi ra ami seē chie re bela bodoi ā nga ra Si jabii oguri ɛnu re o-oh juu ma re gba si ntowa ja we si o-oh oga mo nchichai ka tor ke ayo-oh be akaa oto ayo-oh be akaa ogola awera-a juu si ɛkpii njera-obor, maa gboo ɛnu ɛkpii re-toto-bordo ami nga nja wa o-oh intiteh ōō ntowa oo ka gboo ɛkpii re-jo ra ooh chui we dama njo nema nsi so ayo-oh be ogola re boru ɛtoraja okukumbaah ogola reke ɛdede nbeh lo-oh mori beri bo-enaa ka naa nor ma nja akaa si moo kɔ̄ te awe-oh ka junju-u re-nja akaa ayoh rebobo-oh toi aja bi gbara kɔ̄ rewe moni adea reka bi reka to-si-akaa oto bi reka gola akaa ogola aje-nyii nor be la-enu re jumai enu nyii-i ntowa gwa oh re nyii na intite ire ire-tah oka gola ogola re dor akaa ogola re okone ɛchuchuu-eau oso ogola re koneneh e'eraebo so we kɔ ogola re indaa un iii mi naaa yeeh sa kra gola ogola kra gbe nnto-oh ɛ-ɛh re-bori ɛtobor dor re bobo ɛtor-aji bi kɔ̄ re gba torso nne ojuu we gola ogola reke dorakaa nornunkuu reke juju ɛke-h naa. toro jun jo sō tor. ā ō jun re ke owīī re kāā ā ō mā sofor kāā noe anu Ao loru. so that te kīī sēī abola-ō ē. ka juru bae jun jun se ga-ya-re. se jun okadar. se juh ofibeī re ke kaî a jun juno re ka jure obōō nero kara sa ōn re kō dōr ben jun re chu sur ōn̄ owīī dor īnī re mor kōō re kāā na nu kōō re ka daka si sewine bā because se dola ā junwen jun si ya ba reka jaka se ā ro ba jun reke daka re ki jaka re ba ton kāā bae nakoo senwine bai sara okokoo re ke kara juwen chan arīorine lō ka ba re bala ri oku re kara fāō soi loso kōō sai. bara toro wiwīī baī kor nor bai toro ā rāā sē. reka bela ri ogoro uka yon. re bela oka re ke re wai bīra ru. oso gola rebela ko yon re kā tima bai kperan-ri yen osa taī. atan ru bōo ra ō sīe tan obōō re yāāyāāi. se tan ra obōō ru kala re. seī tan obōō ō ōn obe-rí. atan ru obōō ru ō re ajurī jōr ō ōn aka ogola ka ā ju bai ōn̄ re kara tan bōō ru seun yon omonī bere ke ka ton kāā yonī ebie ototo. sō dan otor re ke kpararu dor so ka si ba ben mpīor neyoni. jah līa liar neī kayo ko oba ri doreru ogbare obōō wosī tooto re ke waī arebōō wah ton be tooto yon akā jun jun re ke daka weh ka. wah re ke tōōto oneyon re tōōto ō dorse gben mpīo kun ose ko me ebie nor bere eko ra camamī berī chui wey na daka nemī yenīebodor ka toma yeni se re jun re ka dā kā oka mor ko konabow ā re ke re ke gwa kara chui aka den yema. re baī kara yeni tima koo nōr baī mēē na ya kōō nor baī kōne. oya baī ke labi oya ba ka tan eka belarī oku re ke kara Fu ekan. ekan reka ebeben mpion. eken enānā ko okone asi sōō tor ye si towa tor. re ki fu re kan yon. yon ka bare bodōō. e bai bala kōō enu ka ā ō nu bai bere ka chi kone ēē toro tor kone re gbo-gbo lase den oke tamor neī Ney k chi kaye chi to ri jira ye ka chīī. oka mor ko echī obari yon ka arebōō rekī mpīo ye reba dor. mpīo ye Ayaa kɔ̄ rebor'bie deman-ue ka tor akaa ne-e and ayaa kɔ ro dori lamac be ɛbii nyime uto. Ayaa kɔ̄ roka kpee-e be amo re sa larbi ka tou akaa nee amoo reka teke gomagola nyii kara kɔ̄ eh oneh nor alamai akaabii kara kɔ̄ ɛh ma alamai ɛbo ɛbii kara kɔ̄ ɛh mai owanuu awali otou oneh reke tou-oh-tou nor awali-otou, reka tou-oh-tou reke nji akaa reke tou-oh-otou reka buabua otōr reka tou-oh-tou reka achu-chu okalā juu aja nyi reka tou-oh-tou reke chu-chu pro obosi juu ajr nyii retou-otou reke dorakɛɛ otou reke okɔ̄ne ɛdēde mbeel lo-ue be atou rebi tou oku ɛkoo bi bra oku awee bi bra owiwi-bi be otou rebi tou si si ɛka bi oh reke ɛdo-oh akaa otou uto-reke ke-dan ka kɔ ɛɛh noū ba kaa otou reka tou poo atou reke chu-chu nbubuū jūū aje nyii Sóó re ka lei wer ka ban abar kóó á nei sisen bae bai tóó mó tóó okun kóó bai, okun awai bai okun dularu bai oso kpata u re ke re dor wy re ka jun jun jun re ke dor kaa re ka na nu kóó re ra fia tru yen, re káá na nu re chuchu ofima ma ko ne se nu re ke re dore kparan areni bee aka otóó were ke lia chudan á wen boi obari wey obari nor re kparana tite ye, obari re ke gigaria nu agigare nu or toro towa obari ka gigare wer ka toma tima tima more tima mire ebodor ba kparan koo ton wai ó re ba obari oka wese oboro wey damenu ka ton akaa woi ebee oto ka ton aka otoo yon se kporo otoo re bodoo bai ton wey kan tonse aka karabone